Kimmähe olõnõs, <hesitation> mis sport ja mis <hesitation> kontsõrt. Aga ku om määnegi hää bänd, kiä mullõ miildüs, sis <hesitation> kimmähe pigem kontsõrdilõ.